Bellin bellino se l'é poscibile, into senso che pe miggiæa e milioin de anni se gh'é ben visciuo. Pöi, capimmose: un cotello a l'é tecnologia? E unna reua? Perché se scì, aloa no, ve diggo che no l'é poscibile: a l'é a differensa che gh'emmo da-e bestie.